سټیتوسکوپ یو طبي وسیله ده. دا د ډاکټر لخوا د زړه، سږو او نورو داخلي غږونو اورېدلو لپاره کارېږي. دا وسیله مرسته کوي چې ډاکټر د ناروغ د وضعیت سم تشخیص وکړي. د طبابت یوه مهمه نښه هم ګڼل کېږي.